<noise> हुन दिनवा <hesitation> मोर एस्नका सङ्हतिया खाचो मा तुइ देले यउठा पिलर बन के ठडियाइ, तुइ मोर लागी त यउठा महान सङ्हतिया भेलही । सङ्हतिया मोर कतेक न कतेक <noise> यखाने जब मोर पलर गाहमा, तुइ देलही तात्मा तात हाथ मा हाथ मिलाइ मुइ कतहर यपना के भागय मानी ठानइ । तुइ मोर लागी त यउठा बणके भग्वान सोरुप क लागी भगोनइ तोर्के देले पठाइ मोर सङ्हतिया हखके । एनक माजा तुइ सङ्हतिया भेलही मुइ यब कस्का तोर इ गुन ओथिया तिरके । एस्नक हेर्ता मोर एतेक सङ्हतिया हखतही मा तुहिनइ देलही मोर के साथ <noise> र मुइ नइ बणसु तोर के यखाने पुरइ प्रसम्सा करइ, तोर तारिफ करइ । मोर मनवा तुइ जितलही । तुही नै भेलही मोर इ यखना महान सङ्हतिया <noise> याको सङ्हतेयावा त सङ्हतिया मतरे भेलउ । तुइ मोर इ यउठा महान सङ्हतिया भेलही र मुइ बहुत बहुत बहुत बहुत बर्णसु खुशी तुइ जुन किसिम क <noise> मोर के साथ सहियोग देलही । मोर <hesitation> दुख मा साथ देलही मोर समस्याअ क समाधअन मा साथ देलही मुइ बहुत खुशी भेल्सु । तुइ मोर लागी यउठा महान सङ्हतिया भेले बहुत महान महान महान सङ्हतिया भेले ।